Martesa ime ideale do të ishte në një ambient të hapur, ndoshta në një kopsht ose pranë detit, me një atmosferë të relaksuar dhe intime. Do të doja të ishte një festë e thjeshtë, e rrethuar nga familjarë dhe miq të ngushtë, me lule natyrale dhe drita të buta për të krijuar një atmosferë të ngrohtë.